لا مو حدث واحد، لكن أعتقد إنى اعشق فكرة التحرر، يعنى الأوقات اللى الدول اللى كانت مستعمرة نالت أستقلاليتها، أناأنا أبى أشاهد هذا الحدث، أو إنى أحضره مو دولة بعينها، لكن <hesitation> فالعموم أبى أشهد ال <hesitation> لحظة الإستقلال.